لو هفضلل طبعا هتحكم في احلامي انا ما ليش دعوة باحلام الناس التانية. لانه كل واحد يخليه في حاله فانا اتحكم في احلامي علشان دي حياتي انا وعلشان اعيش فيها مغامرات ممتعة وعلشان اقدر انه استفيد بالوقت اللي انا موجودة فيه في الدنيا اكبر وقت اقدر انبسط فيه.